<hesitation> hí ti yó chiki chini koo ká nati nrada tinti mio, tinti kao koo ká tegan ngu kiti loco nga a koo to koo anima, chín koo tón kitijan nanra na loco nga no koo.